Man moom dama dee guddee tëdd, juróom-ñaari waxtu laa dee nelaw. Waaw man moom dama xam suma bopp, fukki waxtu laa war a nelaw. Juróom-ñaari waxtu moom dama dee dem comme ngonaa dama dee dem waxtaan si nit yi, <hesitation> one be- benn waxtu si guddi laa dee ñibbi, su ma tëddee benn waxtu, ñaari waxtu, ñetti waxtu, ñeenti waxtu, juróomi waxtu, juróom-benni waxtu, juróom-ñaari waxtu mooy seven o'clock si fajar laa dee eewu. Waaw man moom fukki waxtu laa war a nelaw. <noise>